A kan'ó ja kuí chi kan'ó ja kuí mi tuú yuku ya'á kuí na ku ité na ku <hesitation> nu yuja, nu yaá, in in itú kuí kuí iío yuan ku yuan ku ja ka kan'ó ja kuí ja oó kuí oó kuí inka ni tu yuka ni ku ja kuí.